Bueno nican guan non tiempo de nesegua ye segura in diciembre cachi segura nic ocate miek árbol nica cate in alintsin nen segua entonces se tlapacachua icatsi in gripa tlacatentlia melaguack in ca no suéter no chalina ne segua guan cuel ni tiempo de diciembre de nen tona en marzo tlatlatotonia melacuatl o abrigarua sequi no cotón motlalilia non me de marzo non quema nen tona tos de niqui ne tlemiqui pues yeka ajo ventiladores pero de todas maneras ako shikua in tonaltsin tonaltsin me tlatia Guan de nincon yeka ni sequi non de tiempo de kiahuitl tiempo de kiahuitl non toempode mayo junio non ninqui ocuel amo se abrigarua niqui tiempo más cana kisa mokatentlia cana yo kisa icon tlacatenquia icon in tiempos de nentona non tiempos niqui icon tlemiqui ocuel quishtoca se playeraquintia ocuel tiempo de tona non marzo ocuel tiempo de lluvia non de junio julio nen kiahuitl nica veces melacuatl nen güey ayepiatl yaguis temuki más in teme non de malinchi a temiapcl in shalik cualica Cualica icon nica tequi tapachigui ocuel ni lado quema porque quema ahy atlame porque eso amo nica atachigui non nsh paleguea iquin ayepiatl nen tsatsilia amo nichihua pues icon melacuatl ocuel den nen tonal macholia nen tonal nen tlatia in tonaltsin ashan ocse clima